<noise> Raha koragnon'olo zao <hesitation> hoe courgety zegny hono lazain'olo karaha mampalemilemy zey, avake koa manarak zegny e, persil regny koa lazain'olo hoe tsy tsara zegny fô tsy- tsy mampiteraka zegny izy kô ôlo mbô te hiteraka zegny tsy tsara mihignagna agnazy fontry be.